Jadi bagi ulun kuliah tu panting banar, karena yang ngarannya kita kuliah tu kada, kada sakadar kita di kalas wara kaytu nah. Kada kita balajar mandangari guru kaya gitu tu sabujurnya kada. Karna ini pengalaman semalam, banyak banar yang didapat akan pas kita kuliah. Yang pamulaan itu pasti kayapa cara kita bapikir? Ma itu, itu tabantu banar kaytu nah. Karena kita kan pasti banyak bakawan, apa lagi ulun yang marantau kaya ini lah. Marantau dari, ibaratnya kaya yang dari desa dari kampung banar, marantau ke yang ibaratnya ini kota. Apa lagi ini kota palajar, jadi banyak banar batamuan orang yang itu dari mana- mana. Dari mana- mana, dari stratanya macam- macam, dari urang yang sugih, dari urang yang biasa haja. Bahkan ada tetamu orang yang miskin banar kaytu nah, inya makan sahari- hari aja ngalih kaytu nah. Jadi itu tu kaya maubah sudut pandang ulun tentang cara kaya apa hidup mandiri. Jadi <hesitation> bakisah sadikit, walaupun ulun tu anak- anak pamulaan lah, anak pamulaan. Tapi tu kuitan ulun tuh sama sekali kada pernah <hesitation> kada pernah membariakan tanggung jawab yang ganal. Jadi dimanja banar, mungkin karana bebinian jadi apa- apa tu ditulungi. Apa- apa di <hesitation> dituntung akan masalahnya. Pernah ada dahulu, pernah waktu sma marampang anak urang. Marampang anak urang, bulik ka rumah bepadah, ma bah ulun merampang anak uran. Kadada tu kaya disariki, atau disuruh ayu ikam batanggung jawab ka situ nah, kada. Kaya udah ai langsung dituntung akan masalahnya. <hesitation> aku kada umpat sama sakali maurusi itu. Jadi saking kaya kuitan tu apa yu lah? Mamanjakan anak tu nah. Jadi masalah- masalah apa pun tu dituntung akan lawan sidin- sidin ini haja. Apalagi masalah makan, makan tu pamilih banar. Munnya kada, munnya kada iwak ini kada hakun. Munnya kada iwak ini kada nyaman, ini kada nyaman, kada handak makan, kaytu nah. Jadi, jadi tu kaya apa yu lah? Kaya kada tapi kawa mahargai masakan kuitan di rumah tu biasanya, dahulu kaya itu. Mbah itu makan sayur kada tapi katuju, katapi hakun memakan sayur. Jadi kada sehat dahulu tuh. Mbah itu, imbah marantau, imbah marantau ke jogja banyak banar yang harus bisa mananganinya saurangan. Kaya masala makanan, makanan tu kaya apa yu lah? Yang dahulunya saraba harus iwak nyaman, di sini kan iwak ngalih. Iwak ngalih munnya ada punlarang, selain larang bahannya sudah kada bagus lagi pina kaya babau- babau tu nah. Matanya pina bakuning- kuning, sudah kaytu nah. Jadi sudah kada kapingin lagi, kada kapingin lagi. Jadi mau kada mau <hesitation> ha- harus belajar makan sayur, mbah itu balajar- balajar apa yu lah? Ibaratnya tu kaya bahimat lah. Dahulu walaupun di awal- awal kuliah tu masih kaya buros banar tapi jadinya di akhir bulan tu kabingungan, ini makan apa aku nah imbah ini? Kaya apa aku kawa batahan hidup di sini? Tapi dari situ jadi kaya ba- bapikir wahini makan sayur udah bisa banar. Apa yu lah? Imbah itu makan apapun kawa udah mahargai, makan apapun tu katuju sudah kaya itu nah. Kada, kada yang kaya langsugn diluak kaya babahari tu, wah kada nyaman ma ai, kada handak ini makan ini, diluak kaytu nah. Dan kuitan tu dahulu kada sarik, kaytu nah. Kaya langsung mencariakan solusi yang lain. Apa ya yo yang dikatujui anak ku? Jadi, tapi karena di sini apa maadu ka siapa, kaytu nah. Bahkan ulun pamulaan datang ka sini, mamasaki nasi di- di pamanas aja kada bisa. Padahal tinggal manculuk, tinggal dikatik, kada bisa. Jadi bubur lah, jadi masih karas lah. Itu kada bisa, saking kada bisa maapa- apa nya di rumah kaytu nah. Tapi di sini banyak banar pembelajaran yang kawa di- didapat akan kaytu nah. Kada sakadar ilmu yang di kampus. Tapi pambalajaran hidup ada jua yang kawa di- diapa yu lah? Didapat akan. Bagi ulun, kaya kayapa cara ulun maanuakan masalah saurang, munnya ada masalah. Mungkin baadu- baadu ka kuitan tu tetap ada. Cuman, kaya apa kuitan kada kawa kalo langsung tarabang ka sini. Kada kawa jua kaya itu nha. Jadi, munnya ada masalah- masalah tu kayapa belajar bapikir saurang? Mbah itu apap- apa bisa saurang wahini. Dahulu apa- apa, bah ini <hesitation> sapida motor. Mati nah, kaya apa yu lah, diapai yu lah? Kada hakun hidup. Cuba diganti ulu jar kaytu. Dahulu kabingungan kayapa cara datang ka bingkel haja takutan. Padahal tinggal, paman kaytu nah, ini diapai nah <hesitation> sapida mutur ulun mati, kaytu. Tinggal kaytu wara kaytu padahal. Cuman dahulu tuh kaya, kada wani, indah maatar- maatar sapida mutur saurang kada handak pokonya, kaytu nah. Jadi, mahadang- mahadang kuitan datang ka sini dahulu. Jadi, saking kuitan tu <hesitation> karena dahulu kuitan tu masih balum pensiun lah, jadi masih <hesitation> masih rancak pulang bulik ka- ka jogja misalnya ada dinas, singgah dahulu ka jogja. Jadi <hesitation> malihati anak kaytu nah. Tapi kan karena wahini kuitan sudah tuha, pensiun jua sudah. Jadi, mau kada mau itu tu kaya, kayapa yu lah? Kaya harus saurang ni kada kawa lagi. Kadada lagi yang harus diandal akan karena kuitan, sadar diri udah umur saurang udha tuha. Kuitan jua makin batuha, kada kawa kita tarus- tarusan meandal akan kuitan. Kuitan pasti- pasti kadada tu kena mau kada mau tu kuitan tu pasti kadada. Dan itu tabantuk ketika kuliah dan itu pas <hesitation> ulun marantau. Jadi, pola- pola kita cara kita bapikir itu tu tabantuk banar pas di sini. Apalagi kakawanan. Nah, kakawanan ini- ini- ini yang maolah salah satu sudut pandang ulun barubah jua, itu tu ada ulun baisian kawan yang cukup parak. Inya itu miskin banar kuitannya. Jadi inya itu, apa yu lah? Makan haja itu bahanu ngalih. Jadi itu tu di situ tu bepikir banar, <hesitation> sakalinya. Karena dahulu kada pernah menamui urang yang sampai makan haja ngalih. jadi kaya hanyar malihat di tipi- tipi kaytu nah. jadi bagi ulun itu kaya <hesitation> kayanya ini kikisahan haja nah. Tapi di sini manamui langsung, kaytu nah. Jadi inya tu banyak balajar lah dari cara inya bapikir. Kaya, kayapa caranya aku bisa nukar <hesitation> iwak ini aku bisa sampai tiga kali makan, misalnya kaya itu. Nasi ni kayapa caranya ku bagi sambil babagi- bagi pagi, siang, malam. Mie bahkan, mie indomie, mie indomie itu, dibaginya dibalahnya kaytu nah. Kaya- kaya- kaya apa yu lah? Jadinya malihat, <hesitation> sakalinya aku tu bauntung banar salama, salawasan hidup nih. <hesitation> makan tu kada sarana- sarana kada sarana bapikir, nukar nukar ai kaytu nah. Kada pernah sampai kalaparan, kada pernah sampai kabingungan kaya handak nukar apa, nukar ini tinggal <hesitation> tinggal bepadah aja lawan kuitan kaytu nah. Kada sarana bapikir, malah inya sambil bagawi kaytu nah. Kuliah sambil bagawi, kayapa cara mahidupi inya saurang. Saurang liwar nyaman, tinggal maminta duit, tinggal datang ka kampus, tinggal mandangar akan dosen, udah ai kaytu nah. Apalagi kaytu nah yang harus di- dikaluh- kaluh akan itu haja, masih ra- rancak mangaluh ka kuitan, masih rancak kaya kurang ma ai duit saini sakalinya, kurang- kurang ini, kurang itu banyak, banyak tatagihan walaupun kada bisa bakaramput pang untungnya. Ulun tu kada bisa bakaramput kaya. Ada kalo kakawanan tu ada jua tunah yang manabusi ini jar. Harganya saini atau spp harganya saini. Tapi ulun tu kada pernah. Karena mungkin ulun kada sarana bakaramput ajin tetap dibari kaytu nah. Kenapa pulang sarana bakaramput? Kaya itu nah. Jadi, itu salah satu yang bisa ulun banggakan jua, salah satu yang dari diri ulun yang kada pernah bakaramput sama sakali lawan kuitan. Cuman itu tadi, mandirinya sama sekali kadeda, manja banar. Tapi wahini syukur alhamdulillah, bisa apa apa saurangan. Bisa apa apa, bemasak bisa, harat malahan gawian wahini bamasak, kaytu nah. Babarasih rumah harat kaytu. Kaya munnya ada masalah apa apa <noise> kada sarana baadu ka kuitan lagi. Kada sarana baadu ka laki lagi. Munnya bakisah bakisah haja cuman sakadar bakisah kada minta tulung diselesai akan kaytu nah. Munnya ulun kawa saurang dahulu ulun saurang dahulu. Tapi munnya kada kawa hanyar minta tolong.